أنا و- ولاد عمي عندي واحد سبعه وسبعين بن عم، على واه لأني عندي عشر عموم، وكل واحد جاي فيه من واحد سبعه وكليهم ذكور، ما كانش النسا خلاص، يا سيدي وعندي في خ- ولاد خوالي، عندي واحد الميه وتسطاعش من بن خال، عندي واحد الميه و تسعطاش، ياودي شوف في كل أسبوع نتلاقاو كل نديرو العشا ونتلاقاو عند واحد كل يوم كل سمان كل جمعه نتلاقاو عند واحد.